<hesitation> awualie lia idi ni adu ɔbɔ. Du awualiɛla utɛ ɔlufini: ɛbanu akablɛ, ɛbamuema ni, kotokoli nɛfuani abu. Buaa nunɔ anuma nudunu alo wu alivila. una mu akpɔsɔ una la kunamu, dɔŋka nɔtaa anuu ee anudunue mua una muma lao akpɔsɔ la kuwunamu, uma la ku wu unamu; ididiɔni tsidu ku unamu nudu nu, buaa alieli tala idinii abu kuu ee idiɛni akpɔdu. Bua mudu nu tala, awudunu ani ta mɛɛ awidiɛ laku unamu, awidiɛ la nu akpɔsɔ, uma lakuna mu mu wu awudu nue. Ɛɛ bua mu efue nalieli la, idiani abu ka idiani anaba edigbi edigbi edigbi, bua EU awuma mudunu tamua, nanuvla nidʒa kake mua mɛɛ unama akpɔsɔ Lao umao.